Ai doo ia bisa pedan faik telu tehu harus pedan nai kulkas dale tetta so na pedan nai mamanak makasufuk no mamanak mada ela bo'o nalutun dalam faik telu, do selama masa papeda.